Fu san nari ni mɛ ti fu zɔɛ bulika nuurɛ saarɛ, wuntɛɛŋa dia bii zaanuurɛ dia, la sum mɛ ti fu zɔɛ wuntɛɛŋa dia. Beni zuo, bulika nuurɛ saarɛ tari paŋa gana wuntɛɛŋa dia mɛ. Le pa'asɛ, zaanuurɛ n le ma'ɛ ti fu yeti fu di dee ga'arɛ me kelum tara paŋa gana wuntɛɛŋa dia mɛ.